في الوقت الحالي, ماذا بيان نكون عندي القدرا على الإختفاء, يعني كي تتحط في موقف ياسر خايب, ماذا بيك في ذيا الوقت تختفي, كي تتشرح من عباد مكنتش تتصور إنه نهار باش يجرحوك, ماذا بيك تتصو- تتص- تتخيل إنك تختفي من الوجود, لذا إنا نفضل الاختفاء على الطيران في الحكايا هذيا.